أكثر حاجة تعجبني في الناس هي الـ المصداقية، يعني انسان يكون <hesitation> من يقولك كلمة علابلك بلي ماحش يكدب ماحش يخدعك. <hesitation> يعجبني الانسان من ما يكونش كداب، يعجبني الانسان من يكون <hesitation> متواضع. ما ماشي متكبّر، ماشي شرط ماشي معنتها تكون شخصيته ضعيفة، لا، يكون عنده التواضع مهما كان عنده شخصية قوية و انسان <hesitation> واثق من نفسه بصح يكون متواضع ما يتكبرش على الناس ما يحسبش روحه هو خير من الناس. <hesitation> انسان يكون يحترم الـ الحدود نتاع الغير، تاع الناس لخرى و يحترم حدود <hesitation> نفسه تاني، يعني ما يخليش الناس تتمادى معاه. يعجبني الـ الانسان من يكون <hesitation> واثق من نفسه، انسان لي يكون دايما يـ <hesitation> يـ <hesitation> يطوّر من نفسه، دايما يبغي يتعلّم، دايما <hesitation> تلقاه يـ يبغي يـ يدير حاجة جديدة، يبغي يدير مشروع جديد، يبغي يـ <hesitation> يدير يدافع على قضية جدـ